Ebaki jehjen dɔɔku bini shi bera a goshi beki dɔɔk beki igoh intoh itanasu onɛra ohɛle in jehɛ bou itoh tanaso bou jahɛ bou ni so itangashe madaka rimi ni mɛ jeh ju gosu biyani ni bani wur beki goh ni bama ba in koŋ yara beka goh idɔɔkemi in tuku ushe na jawa ni ale hedea beki ba in doku obisule ba heŋ gai dope in jah chichum beki jehje igoh ni ba uhɛ beku utok shi gai wa ni bani doka uche ni gai hɛ she ushe koŋ tɛɛ iyɔɔki idɛh beki shin jen neniba in waka asomi ni bani soshe na jawa ubiyanle beki doku ubiyanle in gai le eŋayan adɔɔpe saso ke yeye ke yeye be yeye emaa gai ba nahɛɛ babidoku ubiyanle ele ba han gai dɔɔpe gai kotoh ni gai jaw uhɛɛ beku yɔɔk gai jeju wa ni tuka abiyen ni ni bani yarami beki shemi nineni shi yara eroumi ni jaweh dɛh.